Osi quagan ma iwai ozuli huoma ohuo ma obadun or iwai oyo zuli bandun iwai bozile badun bet iwai yozuli badun iwai buzuli ozunu nu badan bet iwai yozula ijila iwai ka may be nu be mmenkpal han yaki with iwai izolama mkpoma solama nu nu ma iya na iwai ka because iwai ka oya jiya zen ihia zurum nham oturu gu ru dongum a nkpa ziya nha teibonu ezulama akakeki yari ibuzuyalie ihiren iwai osannal vurul eligwe nu elika vutal or like la osonyiron osonyiron obuzoyila oya bu ri shi oka osi kwagan tan obe nso ke chikeke nma nu zim na sayoka ojiri zeri iwai ke okwuga oka nu zilali osununu badou bet nu bu zuyali oso nu nu badu ozuyala oso nu badun yaka like kiri ohurun nayan yan oheri nu iyan Izen nem zan na haral the iwai osuku! zen a za in zaral oyingal the iwai igura ika na nu mennem osukul masi izen za ibe jili iwai ikinu zom ihanun iwaiki iyanyzm obolaya yeyam tapoma nu nu sumu soiron nsonogeron so iwai iya yam bemekim nusonna zun.